Kotaq chikop si nkik'ar juntz'ep cha maas je' laa sentimientos taqee' ru'uum ja'ar wula kik'ux meska man kik'axamaj onteera la qa'sa taqee' si nkik'axamaj si jenaj rajaam wach si keh nkik'ar este kik'ar qa'sa k'axa wula pan kik'ux pan kijaloom entonces si si wulmood jaa wulmood rikik'aram onteera la qa'sa taqee' si man kurik wulkee' ja'ar junaj wunaq je'tii jenaj este yawaab' o jenaj este junja suq rik'ux siempre nikik'ar keh mientras ke jenaj ri kiwii' kuu'